<hesitation> injo punna arakki ngilei loko'a, ile-ile tu rioloa <hesitation> anu injo biasa njo punna loko pantarang injo-njo <hesitation> apasse injo do <hesitation> raung lahuna, injo raung lahuna iya nuu biasa ri anua ji rie ri kokoa ka ri boko balla a <hesitation> anre intu ri biring annoranga raung lahunayya langkara i ri kokoa ji biasa, injo punna ri anui loko'a injo ri allei cappa-cappa na injo raung lahunayya injo nu bunga nu lolo-lolona ri alle i rii paka apasse injo do ri <hesitation> allei ri tumbu injo raung lahunayya injo nampa rii anu mi, injo kang punna maingi ri tumbu injo ri biasa ri pera-pera nu rie ere na, injo erene injo ri pa anumi ri loko' a inj-njo punna loko pantarang, mingka punna loko' lalang <hesitation> ile-ile tu rioloa apasse injo do biasa na anu taua <hesitation> injo punna nu loko' lalang <hesitation> anua injo ballo injo nakua injo dottoroa injo nu tu rioloa <hesitation> kaluku, ka injo kalukua injo ere na weih nu ballo nu lohe kandungang naa kandungang apanna isse injo do <hesitation> mengandung i <hesitation> zat bassi injo bede injo nakua dottoroa, nampa injo <hesitation> ere kalukua ile punna ta'tai-tai taua, nampa anu todo bede injo <hesitation> pada rie infeksi lalang ki ere kalukua injo bede <hesitation> ballo to injo ile na punna rie infeksi lalanga ri kalea do.